Mikrolainõahi um tuujaos, et süüki kipõstõ ja lihtsähe kuumas tetäq. Tuujaos tä kõlbas. Näütüses piimä um väega hää kipõstõ lämmäs tetäq, kuumas, vai suppi.